Tooňaa siisee, afanaŋ mu daafeŋole ti. A la daafenyaa. a niŋ a meeta ate ka tara dalinna kuolu le bala. a te, a ke niŋ hakkiloo maŋ naa. Mee. aniŋ dalinna kuolu le naata. Niŋ a ye kuolu minnu ke, i ye a kenkeŋ. i ye a kenkeŋ, i ye a kenkeŋ, i ye kuolu ke, ka a ke koteke a ka naa dali wo le la, fo labaŋ labaŋo wo kuolu, a ka tara nakkiriŋ wolu le bala. Niŋ a nakkita wo kuo bala. a ka taa nakki koteke kuokee laa le bala. Iyoo wo ye a tinna niŋ <hesitation> siisee niŋ a tio naata. ate tio le foloo ka maamaŋ puru i ye a loŋ ko ate loŋ. Bariu a maŋ ke ko. niŋ a tanbita teŋ doroŋ i ka a suutee le de. Bari idalita kuolu muŋ moyi, je la, i dalita nafaalu minnu soto la. niŋ i ye wolu siifaa naati naŋ. i ka a loŋ ne ko, ntio naata le. niŋ i dunta. ite siisee tio. niŋ i dalita ňiŋ na. i ka feŋ ke palaa kono i ka a ke keseŋ, kesew, keseŋ. keseŋ, niŋ a waatoo siita keseŋ keseŋ keseŋ Niŋ i ye wo ke waati woo waati. i ka kata i ba le, i ka a loŋ ne, domoroo waatoo le siita. Niŋ i naata tumoo miŋ na. i ye kumakaŋ doo naati naŋ. i ko kuru kuru kuru, kuru kuru. i ka aloŋ ne ňiŋ, a ye domoroo le naati naŋ a be muŋ sari la ntelu kaŋ. I ko nŋa ka, i ko nŋa kata ňoŋ na, a be a saroo la nkaŋ. i se a je i loota, i be i ňaa kalaŋ kalaŋ na. I se a je i loota i be i ňaa kalaŋ kalaŋ na. I be a batoo la ite ye wo feŋo ňiŋ taa i ye a sari i kaŋ. Saayiŋ, i la wo ňaa kalaŋ kalaŋo. i ka wo sari feŋo je le bari i si naa je, a be looriŋ, saayiŋ niŋ i ye wo sari feŋo je, i ka a muta le ko, itelu la wo maarii maa wo le naata. Wo le ye a tinna niŋ moo koteŋo fanaŋ naata. a maarii maa ka muŋ ke niŋ wo fanaŋ ye wo ke. i ka naa le. i ka a miira ko wo kiliŋo le naata, wo to i ka a loŋ ne wolaŋ na a buka a maarii maa suutee de, bari ate la haajoo muŋ ňanta naa la ate kaŋ, a ka dali wo le moyi la. Niŋ a dalita wo moyi la. a ka a ke le. Aniŋ fanaŋ waatoo, waatoo be a la le, miŋ ye a loŋ a kata kuolu la, waatoo, niŋ a kata kuolu la. niŋ i te taata i ye i la wo waatoo loŋ. i taata loo wo dulaa to, Labaŋ labaŋo. i be labaŋ na i suutee la le i la wo looňaa. Parisiko niŋ wo waatoo siita. i ka dali le i ke, i ka i tara looriŋ wo du, wo palaasoo to. Aniŋ niŋ wo waatoo siita, i la wo daloo ka ite tara looriŋ jee, ite be tara looriŋ jee, i ka muŋ ne ke? I be tara la jee to, i be tara la wo le batoo la. I se a je niŋ i naata, i fanaŋ nu te i dee noo la i bukara la kuma la le. I la wo kumoo, wo le ye a yitandi ko, ňiŋ muŋ naata nkaŋ, nŋa a je le aduŋ waatoo fe le a siita, ndalita muŋ, muŋ, muŋ taa la, nka wo le batu. I ka a je i be kuma la, i se a je i be kuma la. Bari i la wo kumoo kono, a bee le ka tara je. I la wo kumoo kono, daaniroo ka tara jee, bari la wo kumoo kono. kontaanoo ka tara jee le. I se a je i la wo kumoo kono. i ye kontaani, bari i la wo kontaani ňaa. itelu, i kakumakaŋo muŋ bondi. i ka feŋo muŋ bondi. a bee mu, a bee be kilinbaayaariŋ ne. Ite a moyi noo la ňaa doo ňaama, i ka a moyi wo ňaa kiliŋo le ňaama. Niŋ ye a tara a maarii ka a fo kuu. kuu, kuu, kuru. Niŋ akontaanita i be kuu kuu le moyi la, niŋ a kanfata ibe kuu kuu kuu le moyi la. Niŋ a ye a tara a be soolariŋ feŋ na i be kuu kuu kuu le moyi la. Ala le ye ate fanaŋ daa wo ňaama, ala le ye ate daa wo ňaama. Mentonaŋ, niŋ i lafita a loŋ na ko a muka atio suutee, Niŋ a tio ka tiyoo le taa, tiyoo a ka a ke sawundaŋo kono, a ka, a ka yooyaa, niŋ ite fanaŋ naata. i ye a ka sawundaŋo kono i ye a yooyaa, i bi naa la le. Woto i se a loŋ ko, ate, a maŋ tara a tio fee, mee a be a la, a be a faŋ ne fee, a be a la baluolu le fee. Wo le ye a tinna, aaa siisee la kuolu. nŋa, nŋa ňiŋ ne loŋ jee to. Iyoo. siisse fanaŋ. niŋ i ye a je jamaa jamaa i, i ka tuuri daa la. tuuroo ka tara daamiŋ. i ka tara wo le to jamaa jamaa. Kaatu tuuroo, tuuri dulaa to. tuuroo be ke la siixaa kiliŋ piŋ, piŋ, piŋ. piŋ, wo ka itelu kili le. Nko i ka a loŋ ne wo dulaa to de, i si naa ke ňaa woo ňaa i be feŋ tonboŋ na jee le. I fanaŋ ye wo loŋ ne. Wo to, siisee ka tara yeetiriŋ tuuri, tuuri kaŋo la le. Niŋ a ye tuuroo moyi daamiŋ, a ka jee bayindi le. A ka tuuri, tuuroo moyi daamiŋ, a ka jee bayindi le. Iyoo wo le yaŋ na i ko niŋ i ye, niŋ i ye, niŋ i ye fenkoo je, niŋ i ye siisee je a bula lajiibiilaalu nooma. i se a loŋ ko tuurilaalu wolu le filita a ma; mee niŋ wonteŋ, siisee, a ka tuuri kaŋo le bayindi, mee a nene maŋ dunilaa bayindi. Parisiko tuuri dulaa; feŋ se joloŋ noo wo le to, ate be muŋ tonboŋ noo la, bari muŋ be sio kono. niŋ wo boyi duuma. wo be, wo be disuudiri la le, ate, ate wo miŋ noo la. Wo le yaŋ na i ka a fo. niŋ i ye siisee je e, <hesitation> jiibiilaalu nooma. i se a loŋ ko tuurilaalu le filita a ma, merisi.